يا الله ثلاث ساعات كاملة يا الله مرة وقت طويل، كويس إني حملت الحلقات اللي المسلسل اللي أحبه والمسلسل هذا مرة مرة يحمسني الصراحة أتوقع إنه راح يسليني أكثر، أو ممكن ممكن أقرا شوي من الرواية الجديدة اللي بديت فيها، يارب الوقت يمر بسرعة وبسلام أنا تعبانة تعبانة من هذا المشوار، لا حول ولا قوة إلا بالله.